Lu Pakistan è un paisi riccu di tradizioni islàmichi, cu na cultura ca mmisca elementi persiani, indiani e centrasiàtici. La mùsica sufi, la calligrafìa e l’artigianatu sunnu espressioni forti di l’identità culturali. La famigghia è lu centru di la vita suciali, e l’ospitalità è na virtù sacra.